Oyi so Keniya tun dia ho berɛ a sununɛ wo kolinizia bɛrɛ ,donke ho kɛniya tun a hoyɛrɛ yi ho yidi yenu niɛɛ li kɛniya, le mo kɛniya, ohh uru benu nɛ mi base ,ro kɛniya yenu coma din uru so yenu. Din uruso yenu ɲan Kɛniya.